<hesitation> Refa iaho koa zany misy fotoa mande ame fivarotany sakafo lehibe reny na e fivaronta enta zash sena, da eo ame karazany dimy eo zany e vidiko da mividy iaho gne henahena, da mividy iaho koa mofomofo da misy e ronono da gne <hesitation> jus zany da misy gne sakisaky regny.